Sasa esie nenenya khutekha muchelee shindu shokhuranga mboree ekhavaa shitunguo ekaranje namafura nende epilipili sichira ndayanza epilipili ninakhakhola endu empukula mafura endee khushifuria kachetulushe vulai khushifuria khulio mikakhatetulikho endemo shitunguu shanje khuchenjikha ekalea. Nishakhachechisha vakondo shiru navanikholache khale tsinyanaya nirere yao tsivere toyara nutsiakhechinjikho mukondo tsirio, endemo tsinyanya enduwacha vulayi vwene tsinyanya tsitia tsikwee ori osupuu nendamo echumbi ninakharamo notsukhamo fukombe funee ofunishekho vulayi kwenee nikwakhanza khuchele kulia nee nindakho nindakhe nindakhoo tsidaka kamaa kama shirini eeeh khuvereeo nendee neshiramushiranga eroyeo ivereo vai ongoo.